Viná ni kdá nguana <hesitation> deyu nguinde hen ni kaxhina nguindé te ñoo teni esté ni dacho'oná ta ni dakena esté nó duxhi yo ni dakena anga tinogokuitá choña nikokuitá <hesitation> danaké kadahuana iin kidi moli te ño nri familia ná i iin xhité ñoo kona tekana té ihó ki vee kidanguana esté nriyú nruxhi ti nrú ke ledanguana moli moli kué, teño dakena nruxhi tedakenda kuinde.